<hesitation> Ny sakafo legioma mety mety misolo hena a voamaigny jiaby mety aby io, karaha toy ny tsaramaso maina sur- maigny ai surtout tsaramaso maina de avy eo koa <hesitation> voantsorôko, tsiasisa, gros pois, jiaby.